أي، لأنها تجمع بين الرسم، القصة، والموسيقى بطريقة إبداعية تخلينا نعيش تجارب مختلفة بطريقة ممتعة وتعليمية, وتشغل المخ في نفس الوقت وتحتاج الى حلول عن طريق التجكم في الشخصيات المتاحة اللي من دوره يعطي تجربة مميزة في اللعب.